<hesitation> alhamdulillah mdah kha gwaɗitu aka hyel mdah kha gwaɗitu aka anabi avana lmi kha faburu amma alhamdulillahi mbur ka susum, susum kha wutu si natu kowani maɗankyar kha wutu susum, maɗankyar hyel kah thirɗa dakwa ɗulumtar da kwa hara sana a, laka tsuwa da kwa matu tha da ɗuyari, da matu tuma da ɓuyari kaga shang yini jaka, sai kulm kurari mbura pita mu gode wa allah mbura goɗitu ala hyel alhamdullilah.